Laha te hanao oo, handeha hizahatany a Mexika agny zay da amin'ny vola Octobre jusque amin'ny vola May igny ro soa satria amin'igny zay ny maropana amindreo agny soasoa sady agny zay amin'igny maiky soa tsisy ora tsisy rivotsy <noise> Fa lafa tonga maizay koa ny fotoa mampisy ora igny amy vola Juin ka sy- ha- hatramin'ny vola septembre igny tsy soa loatsy ny mandeha agny satria tena mandrivotry ary tena rivotry be gnagny. Mazefatsy avao koa ny rivotsy iaina tsy da zaka loatsy